കേന്യദ രജബശ പന്ദ സ്വഹിലി ബക ഏന്ഗ്ലിശ് ഉന്ദു। ഓന്ദ് അല്പ കേല ഏല്ലിഅ ലോചല് ലന്ഗുഅഗേ ല ഉന്ദു। കേന്യദ നല്പദ്ദു മിഥ്ല ഏല്ലിഅ ഏല്ലിഅ ഗ്രൂപ് ഉല്ല। ഐത പുരേദ്മല്ല പന്ദ കികുയു, ലുഓ, ലുഇഅ, കലേന്ജിന്, മസൈ, കമ്ബ ഉന്ദു പുര ഉന്ദു। കേന്യദ പുരേദ്മല്ല രേലിഗിഓന് ഛ്ഹ്രിസ്തിഅനിത്യ് ഉന്ദു। ഐത പ്രോതേസ്തന് ബക ഛഥോലിച് ഗ്രോഉപ് പുരേദ്മല്ല। ഇസ്ലമ് ല ഉന്ദു അല്പ। കേന്യദ കേല ഫമോഉസ് ദിശ് പന്ദ ഛ്ഹപഥി, പിലൌ, മന്ദജി, ഛ്ഹൈ, സുകുമവികി, ന്യമഛമ ഉന്ദു। കേന്യദ കേല പര്ബ ബക നതിഓനല് ദയ് പരന്ദ പുര ഉന്ദു। ജമുരി ദയ് ദേചേമ്ബേര് പത്ത് രണ്ട് ഗമ അല്പു ഏരു। മദുരക ദയ് ജുനേ ഒന്ന് ഗമ അല്പു ഏരു। ലമ് ചുല്തുരല് ഫേസ്തിവല് ല ഉന്ദു। മസൈ മര മിഗ്രതിഓന് ഫേസ്തിവല് ല ഉന്ദു। ഭക ഏഇദ് ലകുല് ചേലേബ്രതേ ഗമ അല്പു ഏരു।